Travaié a ca përché ün a pert pa temp a spustese u la machina e a pöl co fe d'autre coze a ca mentre ch'a travaia